<hesitation> Kolontsaigna Kanada akagny ndraiky ai, <hesitation> tegna mampiavaka anjareo akagny zao ai, le zareo m <hesitation> anagna teny ofisialy aroa, mampiasa teny anglisy sy frantsay, de <hesitation> en plus nizegny koao le resaka sport tegna malaza aminjare akagny zao Hokey ai, de Skiing koa, de <hesitation> magnaraka anizeo mankalaza thanks giving koa zareo isaky oktobra.